जानवरन पर परीक्षण करबो एक गह्रो नैतिक प्रश्न को जनम देत है जो विभिन्न दृष्टिकोण और तादकन के ऊपर आधारित होत है। एक और जो तर्क दाओ जात है कि जानवरन पर परीक्षण से मानव स्वास्थ्य के लाये महत्त्वपूर्ण चिकित्सा उन्नत हुई सकत है। दवाइया टीके और अन्य चिकित्सा उपचार जो मानव के जीवन को बचाइबे में सहायक है अक्सर जानवरन पर परीक्षण करे जात है। उपयोग के लाये ले जात है इस दृष्टिकोण से देखो जाये तो जानवरन पर परीक्षण मनुष्यन के जीवन भलाई के लाये आवश्यक कदम मानो जात है। दूसरी ओर परीक्षण के विरोध में यह चर्क दाय जात है। कि जानवरन भी जीवित प्राणी और उनके पास दर्द भाव होत है और पीड़ा महसूस करबे की क्षमता होत है। इस दृष्टिकोण से हम सब जानवरन के प्रायोग जीवन में हमें हस्तक्षेप करबे को कोई अधिकार नै है। जानवरन को शोध करबो उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुई सकत है। और जा उनकी बिना सहमति के उनके जीवन पर आक्रमण करबे को मानो जात है। इके अलावा कई बार जो देखो जात है कि प्रयोगन में जानवरन को अत्याधिक कष्ट चोट और मृत्यु तक को सामना करन पाढ़त है। जिकी स्थिति और भी जटिल हुई जात है। आंत में जो कहिबे उचित हूगो कि जानवरन पर परीक्षण का मुद्दा विज्ञान नैतिक और मानव अधिकारन के बीच संतुलित करबो चुनौती है।